Дар табиат намудҳои зиёди хазандагон ҳастанд, ки ҳар кадом хусусиятҳои беназир дорад. Мо метавонем чунин хазандагонро ном барем: сусмор, мори оддӣ, мори мори заҳрнок наҳанги хушкӣ ё крокодил ва тимсоҳ. Ҳамчунин сангпуштҳо ҳастанд. Сангпушти обӣ ва сангпушти хушкӣ. Намудҳои гуногуни сусмор низ ҳастанд, мисли сусмори паррон ва сусмори думдароз.